Jigar rang. Men buni o‘z yerimiz <noise> bilan bog‘layman. Chunki jigar rang haqida o‘ylaganda tuproq ko‘z oldimga keladi. <noise> Tuproq barqarorlik kabi belgilarni anglatadi. Bu bilan biz tabiatni his qilishimiz kerak.